انا حاليا افكر افتح مشروع خاص فيني بس يعني هاي شي يبغيله دراسة ووقت بس ممكن نشتغل الحين على التسويق شلون بسوقه شلون بعرضه شنو بتكون خدماتي واكيد يعني شغل البزنس الخاص فيني بيكون افضل بوايد من الإلتزام بدوام